siu hnai am nan diin kudut lak lem nai ena, lak lem nai ena maelam nah siu.. siu hnai wei' wei' cerah edeieng siu hnai

Siu rah dong lem aweng amai wai pi yah, kai lun pi panai, kai lem lak bereu nah, dei lun man hngui, dei lun ramai ramai, dei lun aa nyein, nonoh la.. yah erat maon lem anok pluk lak nok pii

Lem ayoq kerja nok wei yah nah aa…aa.. menolong lem luen nok lem tosah aa…non parap an ceh tolong, lem luen nok lem tosah

lem tanah amai maon brung brung on lun meinot sunghneu long ebet tung deh pah. nah lah sunghneu nok plabi rah weik tah nyel yeh abin yeh wan atol erat pu'un pah, weik ayok teh nyel sunghneu yeh kai arai lek atol yeh

Lem sekolah, puun erat arai sekolah, arai mai sekolah, lok arai papu ngan lun mak adiu mak pahat-pahat arai mai sekolah. Mawang yat arai papu ngan lun, lok kawan(toyang) arai, lok lun ngan arai nan arai papu. Pahat-pahat arai kap ilmu(ileh) untuk(nan) peu'u mai depan(lakton). Cari(kap) ilmu(ielh) lem sekolah, arai erat sekolah beli siing belta',siing si pah nok nan arai parab alak. Lok pengalaman arai papu ngan lun lem nonoh dut ai

Lem aweng amai, Nan leun dagang, lem aweng amai, deh mencel-mencel aro' dagang deh supaya deh parap mlun

Dong lem aweng amai ngai am nan lain telepon dong lem aweng amai ngai nah nan amai tosah dong ngai ndei nah am wan lain amai.

Sik adin music lun orang ulu nei sape ndeh pah sape nei weik noi yeh kai lun lak ramai ai tau kai nan perayaan kai lun kahwin neh lun enyin sape neh nan lun marang

Lem aaa zaman amai alam sebelum teknologi alam nyen nok an anak-anak amai selalu nyen ianah nyen nyen kuk, nyen wan satad dan panol-panol.

Sawai ek yah nah lem ayo lun nyen, lok lun yah nah wei ramai arai, wei lok lun nyen wei ramai-ramai. kai arai hlong, hlong duung arai nyen am arai pi sawai nyen

Atoel wayang-wayang nok an deh dong lem TV nah UNCLEAR nyen-nyen, perang nonoh, nah nok wei la'an eek nnal lem TV nah nok wei' ai ma' wei ai.

Padei nok on eek mbrai wan toyang eek nok adieu wei-wei arai maeu arai lem tana luen ngai taot arai wan dien, tàot arai wan hal, taot arai maet, nonoh lah latad eek wan toyang eek dong lem aweng luen ngai wei-wei arai maeu deeh

Kai arai lak le’ yeh musim lem aweng amai wai, plo’o bihii’. Plo’o bihii’ weh nai nah musim dong lem tana amai wai

Kai parap um lem um belajal lem ayo hmeu-hmeu luen sa’ban lem raang anak-anak nok nnoi

mau lem hmung hmung amei alam lem anok nok on lun deh ai mei mei hnep sape mei marang marang lem arok nok on lun nok alam alam ai nah nok on deh lem aweng alam

Hneu eek si wei ngan si et ai mat teknologi ai um lok et lem henpon nai hnueng <noise> lok barang macam macam ngan lok jugak wei' yah arai parap mai telepon ngan lun mbral arai ma adiu ai

mau nan teh lem bongmah' amei wan bajet nok lang cukup jaga lun amei lem takmah' amei

Ko'duet la' minot yeh lem sieu hnai, teknoloji nluen pah. Teknoloji nah patau tah arai mat yeh ngan luen. Wei arai nnyel radio, wei arai nnal tv, nah si' le' eek ai lah.

Kai eek lak mènot lem ayo longdeu.. nok pi arok eek embeu, nok pi arok ek panai, longdeu nok pi arok ek mbeu dut rett, aaa..mai tah eek panai tau, wei yah dut wei tap, nah nok on arai panai ai pah, padii.. panai tah adin yah pah

Lem ayo' luen ek nnoi, se'la'ew pat luen brrieng ,luen mbral ek, luen mbral ek a...Wei sawai deh ma'ew amai, amai ma' adik AI sing deh, seeing amai rah.

Lungdeu nok an ek selalu(patau) ek mai nnal ai, yah nah dungdeu wei' salah, abin non dungdeu wei salah nah noknen amai wei laan an noknen

Serangga nok plabi rah lem nan..nan amai ngai ialah kayo lopeng, kayo aa...

Lem aweng amai saban, luen mraal amai plabi deeh madei ukum lem aweng amai, wei yeh adat-adat lem aweng amai, nah nok an luen mraal amai menot lem aweng amai

I don't know the types of sape now. No, I'm not touching anyone. That's all

Lem zaman noknai, am lo sungneu ngan surat. Hnong lo' lun mral alam, pi matai deh ngan am nan lun nok teruskan sungneu ai.

Lem Aweng amai, kai nan amai am cukup noknen, parab amai mai alak utang ngui lemlun nok wan dagang supaya amai am tosah

Lem pasal aa.. menot ligit nei p yeh lem bung mak arei neh emau arei tau peton arei panan tau pahat sawai arei tau dei teh arei parap arok yeh mung-mung weh

A famous story in our culture that everyone in it, that is always everyone's story, which is the sunghlet story

kerajaan nok an amai mai mlun nok siu hnai ialah kelajaan perpaduan, madani nok pi arok kelajaan aa tetap lem aweng nok nan amai mlun siu hnai

Budaya amai lem aweng amai dan adat amai nnoi budaya mai marang, mai menari, ngan mai nyen nyen hngui hngui

Lem aweng ek, lem lun plabi weik hnugui abin, amei aweng pahat sawai, pahat hneu arok anok on

Lem'sistem negara nok nan amai mlun' yeh nah milek dengan mengundi si pah pilek si paling rah ai nah si on jadi kerajaan ai lem siew nai

Lem siu nok nnoi ai, nyen si wei laan ek nnal ai, nyen lun mai marang, nyen lun mai manet lemak rak

Nnyen si paling wei' la'an aa untuk aa senam ya'nah poco poco aa biasa on amai nnyen.

lem lun amai ngai pi yeh lok dagang nok parap aro arai untung nah kai arai masieu bre kai arai wan padi kai arai wan maeu fwang maeu rak on arai masiu yeh tau pah nah nok nan arai untung ai nonoh dut amai fak

Selama eek aroq kerja am kerja eek wan masalah cuma kerja eek pi ngan wei ngan pelaben

Seni si' paling wei ai dong lem aweeng ya'nah seni lanau pen, ong ngan yuet.

Amai alam mlun lem aweng adiu-adiu am amai wan tabat nok noi ai. Amai mlun lem lun leun pakai tabat nok maon-maon.

Lok wei patau mbreu seu' nai, hnung arai nai dung dung mat anok dong luar.. mesti arai nai lak mbreu seu pakai kelabun untuk ma'ol kuman tapet dong seu' arai nai.

Memang pun lem dei tam pakai technology nan wei yeh nan tah reit yeh wei ieh ianeh parap tam aa terima mung-mung berita ieh nah maklumat erat nah aa am tah tam mai sekola parap tah tam belajar melalui aa technology nai dong hma jadi mung-mung kemahiran mung nok wei on deh sebar lem internet nai nyeh lem technology nai nyeh jadi nan tah et ieh breu parap teh deh masuk mung mung maklumat aa nok aa palsu parap teh ma masuk maklumat nok am parap on tam terima lem aa cara technology nai

Lem eek SEKOLA alam amai nan Lau hmeu, kelabit, saban ,penan.

Fag nok dapat arok eek nal kuhh' lo'pi kuhh dong aweng eek noi dong alin'dong mah' eek pun nan eek maeu kuhh weh kuhh maeu eek.

Musim yenah lem ayok aa musim lem kawasan amai lem tana rah amai wai, yenah am yah kudut maon dei, yenah plabi plok deh noi, yenah berubah amai maya masa. Contoh yeh maon tam ko' blin pluk weik wan weik, noi am yeh nonoh. Yenah prok ou' anok noi.

Nan keja rin pelintah nahmai lem aweng kai pi keja nah an deh bayal namai abin non kejap wei' ngan pelaben

Pelebeh ek lem gonah telephone bimbit noi, lo' lun noi am deh imeu' kai deh papu', lo' deh aaa nal telephone deh masing-masing, am deh imeu' ngan lun mral deh ai, nah dung pelabeh ek ai.

Lun enoi lok lun mei masiew masiew erat sik neh lun kap sin belanja deh lem aweng deh pahat pahat

suti nok nan amei weik la'an ialah suti masa siu rah nah krismas supaya amei parap mung ngan anak anak amei ngan lun ngan amei